إذا كان لازم نخير زوز نواع من الماكله برك بقية حياتي راح نختار الكسكسي و الطاجين، الكسكسي لأنو غني بالنشاويات و نقدر نحضرو ببرشا طرق <hesitation> أما الطاجين لخاطر فيه بزاف خضرا و برشا نواع نتاع اللحم هذا راح يخلي تكون عندي تغذيه متنوعه و لثنين يوفرو طاقه عاليه و مغذيات أساسيه مع أنا ديما نحب ناكل مأكولات فيهم المذاق التونسي هذو هوما ليوالموني.